Káanjúnkan uyámaţ añáaţ áñátáaţum. Uncí mëëme bí këënjúnkáambí uwul añáaţaţ, uncí mëëmenţ bí këënjúnkáambí uwul añáaţ. Kon uyámaţ uncí <hesitation> umum ţí, umum ngëëncúmal ngaampar ngí, <hesitation> ngíimengí ngíimáar ngí, ndí ngëësáloŋ ngínkak ngáampar ngí dí ngíimáar ngí, ajoonjá uyámaţ dëëmbëna bañaan. Uaţú uloŋ <hesitation> bañaan ká <hesitation> káandeng uwul dí úufúngoŋ, pur utol uwël okëëmáa unkáy. Bájoon jábúunjá ucak búko kundú këndú uyámaţ, báandúuwulaa búunkáyan uwul, aloŋ cí báwayanëwël, kíi káyan uwël. Umëënţoo ebëja mëëyëlan pëënjáakaa këënjúnkan uwël te pëlí, këëmee kaande uwul. Meendank ngëfëërigogi dunka cí, mëëntíj fëërigo oyámaţ fáab, këënjeej uwul kaaneej uwul dí fëërigo, ucúuţël odo pëlí. Omáarësir okëëmaa unkoongëlir, okookak ngëëlas. Uler umëënţáandáan uwun, ajá bí mëëfíir këëtoti, këënţúri mëlik, owuyákësa. Ngëëlas pëndi uwul kunduke káafal fálan uwul këënjúŋaran.